والله البلاستيك مشكلة كبيره شديد مفروض يتمنع خصوصا في البلدان المابيقدروا يلموا الوساخه بي طريقه مناسبه وما بيقدرو يصنعوها من جديد ، دول ذي السودان مثلا البلاستيك فيه مشكله كبيره شديد تلقاه في اي حته مجدوع اكياس شايلها الهواء وباغات مجدعه في اي حته حاجه بطاله خالص خالص غير انه خطير شديد علي الحيوانات وممكن يتسبب في امراض كتيره وممكن يكتل البهايم عديل غير انه ممكن يضر الواطه في الزراعه